Nu é mda sua kɔ meh á kia é mm̃ne é nɔ wõ nüü. Sor zịị yii, á ãa ké abẽẽ le sah si-wéé bõõ nu e'de. Ã kia ãã zii lé ton yii zii and ãlu nu, ãlu kanii é su bion sah su gbi-ãn nu é dẽ. Lo à lu bẽẽ kɔ õ bẽẽ sere zii nu ãlu Bari̱ ale bẽẽ kɔ sor õ bẽẽ bu-i mããló tɔ õ su nu ãlu akõbeẽ Bari̱ sah yere daa-lu, sorá dãn nu lõọ ã, ãbã sor ã dãn nu lõõ ã, ẽẽ bue tén dõõ taãghãn é ãã kẽ ã bẽẽ le gbikẽ é dõõdo kẽrẽ bi le yẽẽre ã yii tɔ sah bu ã bẽẽ dé nu. E’ le ãa yẽbeloo jigi jigi jigi mmeh sor bii kpaa kẽtɔ sẽn, ale ãã dẽẽ sah kià yii ké tɔ sah bẽẽ dé nu bi bẽẽ sere kẽ Lõ bi sere lõ bari̱ bu zii nu ãlu bɛrɛ, é taà nee lõ bɛrɛ sah fubarà sah ã yii lõõlõ Bari̱, sah bah lõõ bah sal lõ ã ẽrẽ nee dẽẽ, ã kii nee dɔɔna kẽ wee kue kue, kue pya ye wuga kɔ meh ãlu, mbã ãlu meh dẽ le sah ã ããra wa su dé-a lõ nu. Sor ba-é de-a lõ nu sah lɛɛ, ã gbina ghe dẽẽ. Ã kia ãã zii ké sah bẽẽ yii zii. Lo ále bu tɔ, ã kiagà bu tɔ, kiagà bu tɔ, kiagà bu tɔ, kiagà bu tɔ, kiagà bu tɔ, sah ã ẽrẽ nu ã dãp nee taà ãle bɛrɛ beh-lõõ ã bẽẽ lẽ tɔ. Ã taà sah su lõ bɛrɛ beh-lõõ nua ále tɔ kẽ ale é ma sah tɔn sah ẽgbẽẽ tereloo nua ké ãle ãã de nu sah ã ãã dẽẽ ayii ã ma. Zii kanu mmue kɔ meh ã kia kià é ɔɔneh nãã ãmã.